Kan bador khidime fi bikan nadum bagaddim leyya nafsi, wa bakallima besshaqalil ana garetum, wal bikaanat alawwal khadam fogum, wa ba baʼori asshaqlil baʼerifan kan shalni, bistafeed minni be shunu wa shunu bagda bagaddima le jadeed fi bikaan khidimti, bessshuqul da bagda.